هو، له ټکنالوژۍ پرته ژوند کول ممکن دي خو ډیر مشکلات لری. پخوانوی خلکو ډېر ساده ژوند درلود. خو اوس ټکنالوژي ژوند اسان کړی دی، لکه تلفون، برق، انترنیت، ترانسپورت او نور ډیر. که څوک وغواړي، کولی شي په کلیوالو سیمو کې ساده ژوند وکړي. په نړی کی اوس هم په میلیونونو انسانان بی له تکنالوژی ژوند کوی. نو ژوند کول ممکن دي، خو اسانتیاوې به کمې وي.